Hownde, teemedde go'o e sappo, teemeɗɗe ɗiɗi sappanɗe nogas, teemeɗɗe tati e sappanɗe tati, teemeɗɗe nayi e sappanɗe nayi, teemeɗɗe jowi e sappanɗe jowi, teemeɗɗe joweego'o e sappanɗe joweego'o, teemeɗɗe joweeɗiɗi e sappanɗe joweeɗiɗi, teemeɗɗe joweetati e sappanɗe joweetati, teemeɗɗe joweenayi e sappanɗe joweenayi.